Inze nendirulwa nindimwana muriana ndamenyaiwera, wandirulwa, ndirulwa mu shijiji sheru, shirangwangwa, isherembe imuhutu, ndarula iweneo marimenya ryanje nindi mwana mahhana nindi, mntitii ndamenya rimenya ntinyu khari kunyola inguvu vwari vutinyu khari kunyola rirya ryari vutinyu ndanyakanaa, ndamenyaa murinyakana, shijira madimu genago gari madinyu sana, shirwarinurahisi khari zisendi zyarinu vulai mba vwari za vudinyu mang’ondo hunyoreha vwari vudinyu, kwamenya za mbandiyu vunyikhi, khari hurima mirimi zyara za makuva gandi za madinyu naruza sandizanga nyasaye gamaa ndadukha ndaraa mwana muhhana khari vivuri vanje vavula vavula khari vuvanyola zisenindi vanyara kundungira masomo nzi musunuru, ndasoma ku mba, khari ndanyola ischool fees mba, khari ndasoma ku tawe, ndamenyanga za mwana muhhana vuza kuangaina, mwanoyo ndamenya za muriangaina, niwanyola khari nyoli isavuni yonyenee, nzi kurimira mundu, madiku genako kwarimira mundu, mundu yakuezaa ishiringi indalaa, nyakwa ishiringi indalaa yeyo, ugurekha isavuni yinufaira, arehemu isavuni yikuisingira isavuni yufuirekha niyo isavuni yuisingirakhu isavuni ii yamadoadoa, isavuniniishiri kibande. Khwamenyaza murinyakhana khari vuzaa vatinyu maisha khali matinyu sana khuzee maisha kwario madhikhu mihiga jawere kwamenya muvutingu kwanyakhana khari wanyolanga anyori ling'ondo uzii urimiremundu mundu akhare ishirinji nahusamule khumurimi gwamundu khanula subui khanila subui sambiri paku saamumi nisaa indala kharula khumurimi gwamundu kwawinukhanga khujerereera hango nuva ujodi ulimi ujodi khari uvulazingulu tawe na akhurekhere tawe akhulujile vushuma vuumu khari magalava vuzwa magura gavulamu khari aah maisha matinyu sana shigari khuri lwenulu tawe shimboreranga vana vakhana vamatikhu gana nundi, kwajendaza shegenye inguzu ivulaa, wanyola za khatali wivoe vuzwa shivoyo shenyene khuri inguvu ufwale tawe, maisha gariza mutinya na isayidi nanyoli shivoye yesho isaidi ulimwana mutititi arezaa inyumaiyo mamadhadho uyi niimberi uyi shindu shivulayo khunuwagana namundu akhurora khari lurere shiivoyesho shiriinyuma hee uhoni genyekhana uree imburi iyi imbuni iyi wegenyekhanaa urise apana urise inyuma tawe khuukhori katamanu lwenolo ushili mwana mutilili khari ushirikhumanya shina shikhorekha tawe mazi kwareraza khari khurifulia imbiro nikhuziraza khari mumoni mazi gakhusundukhiraza maisha gari matinyu kabisa. Kari nuundina mbolu rana rakana nuundina, maisha nuundina nyasaye yaloomba maisha gavaa malai, munyola za vindu, munyola za musomaa ischool fees irio musomaa vuzwa butza, mungolanga za zisendi vakonyi kurula muserekali na mange mwenga kusoma tawe, munye mwenya mujendejende vuza mwenya masomo garimu ni faida sana, masomo gari nuvukonyi sana, masomo gakhonga sana, nwakasoma, wakamara isukulu unyala kunyola mundu yakanureva uzi kuromba limenya vakurizanga, yeyo ni mukhana yasoma mukhan nuwavere wasoma mundu akwavaira ku mba, unyala kuvaa mwegizii unyala mukolaa igasi, yoyo mwene, unyala kumanya makuva gishgishivala kuri gajendanga, unyala kumenya ango hoho nwene, unyala khulomba vindu vgovya unyala kuandika vainziri vovo, ugale zingombe zyozyo, ugule zingokoo zyozyo uhandike kari vainziri vanya kukuenzera zing’ombe, uhandika khandi vainzi vaenza zingokoo, uvee mundu wakuenza imberi, uveemundu wizikari, uveemundu wa maendeleo khumbala vanai vakhana rashiri muzikari, muvee vana, zikuziri na masomee na mukholee vulai, shichira nundina vindu vyosi viaizu zinguvu mufwala vuzwa nimuisinga maisha matinyu kuri kuzee kwamenyaa tawe, limenya iyeru lyari litinyu sana na nuundina munyee, mumenganaa limenya lililirai mukhole vulai